المغرب الصراحة، ماتح-ماتوقعت أن المغرب كدا چميلة مرة، يعنى كنت أسمع دائما عن المغرب بس أحسبها دولة عادية يعنى ما فيها-ما فيها طبيعة ما فيها زيارات ما فيها-ما فيها أى شي، يعنى من يسمع عن المغرب أى حاچة، مع أن ما عندهم تسويق چيد للسياحة عندهم لكنها والله دير زينة ودولة چميلة وكل حاچة فيها يعنى فل الفل.